Tsy niteniteny ianao androany Misy zavatra mampiady saina anao angaha? Aza misalasala mizara amiko raha manana olana ianao, ny hevitry ny maro mahataka-davitra hoy ny fitenenana. Amin'izay koa mba manamaivana kely anao e.